أول شيء بتقدر تبدأ بشيء بسيط مثل القراية عشر دقايق قبل النوم أو بالصبح، إذا ما عندك وقت كفاية تقدر تسمع كتب صوتية وأنت تسوي شغل البيت أو تسوي sopping اختار كتب صغيرة وخفيفة بالبداية عشان ما تحس بالتقل، وأهم شيء أقرا أشياء بتستمتع فيها عشان تتحمس تكمل.